अ, बिल्कुल। दक्षिण अफ़्रीकाऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। दक्षिण अफ़्रीकाऊ मिऊ बस्ती के सबसे पुराने प्रमाण लगभग दो दशमलव पांच मिलियन वर्ष पुराने दू। जू सबसे पुरानी ज्ञात मानव बस्ती स्टर्कफ़ॉन्टेनऊ परेतो, जू इद महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल दू। जू क्षेत्र कई अन्य प्राचीन मिऊ बस्तियाँ भी परेच, जू दक्षिण अफ़्रीकाऊ समृद्ध प्रागैतिहासिक इतिहासऊ दर्शायातो।